Bueno na vina chi va ma kua ja nanani kuncha'ayo suan chi va kuni naɨɨyo sa'ayo utilizar in cosa ja vai vina chi <hesitation> kuúntaágayo kua'ayo jɨnigayo cosa a ɨó nu yɨu te kuúntagayo jin ehh ku sa'ayo utilizar vina tecnología ɨo nu yíu ya'a vina.